Дар нумерология рақами шаш рамзи масъулият, муҳаббат ва ҳамоҳангӣ аст. Ин рақам бо энергияҳои хона, оила ва ғамхорӣ алоқаманд аст. Одамоне, ки рақами асосии онҳо шаш аст, одатан шахсони хеле боэътимод, ғамхор ва масъуланд. Онҳо барои нигоҳубини наздиконашон ва сохтани муҳити ором ва муҳаббатбахш кӯшиш мекунанд.